Oddiy salat dressingi bu oliviy yog'i, limon sharbati, chesnok, dijon va tuz kabi mahsulotlardan tayyorlanadi. Bu shunchaki o'n minutda tayyorlanib, siz uchun yuqori energiyani taqdim etishi mumkin.